أفظل طريجة إني أنهي فيها يومي هيا إني أقرأ كتاب أو إني أشوف فيها فيلم مفظل جبل ما أنام، أحب أستمتع بلحظات هادئة كدة لوحدي وبعدها أكتب في مذكرتي عن أشياء اللي مرت في اليوم أو عن أشياء كنت أبغي أسويها وما مدين أسويها كدة أجدر أرتاح وأستعد لليوم الثاني، حتي أج-أجعد أكتب الأشياء اللي أبغي أسويها لليوم الثاني عشان أجدر أنجز.